Light switch na thoda, ní tsú hei awasamangur pia na hemi <hesitation> electric tilrere ngay tsun circuit aum ta. Tsunmi circuit tsú hei akon pitu tsú kasayangin circuit aum sin ta. Tilrere ngay tsun light circuit, light pole ondón tsun circuit ani pota ngay ta. Tsa tsun switch kan ta. Switch hen hei kami electricity, current ka, flow ka, ni a control ta ní tsú. Tsa kami switch ka ona aum kan, kami circuit electric circuit ka ayin zom kong veka ta tsa tsun kare nakal klang ta. Kare nakal kan kami engay til light kan, light bulb ondón nila kakaaran eng te ta. Kami ikan off de tunga khacun, kami circuit ka abek ta, tse te ayin zom logo angani tsú. Tsun kami kan ayin telo pati na. Hei switching a tsung kay em em a tsung kay over ta. Kami only off telo ma kan kami circuit ko. A komplite komplite lau shildu angani ta.